Ny kolontsaina any Sina fantatro izao de voalohany eo amin'ny lafin'ny sakafo, zareo tia mihinana paty be, ary ny <hesitation> fihinanan'zareo an'io paty io de amin'ny alalan'ny hazokely fihinanana na bagety, de avy any Sina koa no nipoiran'ilay haiady malaza atao hoe kung-fu.